Nyo yee ochan chi pat nyo kotoron mong'ot tochan mununy atoyenyu mong’ot oo. Kyotoron pat, mominye tukuu, mominye tukuu chame. Mominye tukuu chane chune kyotorenan au mong’ewo nino kikitorto, chicha pat pich cho mungech, chicha munyech pat, taki mominye tukuu chanee ketorocha pat mong’ot, ala aros, nee kito nyini ny’oroku nee nyini, mukoi, kung’arakanin to kyaal su tokwan, tokyaal. Su parr, kwaal chi tetanyi takunuch chí. Ombo mong’ot lasma ketora ato mniny, metoronye chi ato wow, ametoranyechi atono. ameyitonye pi chi, pich tukwon kitoroy pat komunung lenyoni, asupon ropyen, ala kuspetei pat nyo yotun cha supoi kei, mi yotuno cha supoikei, aa kusup ropyenikwa akiyalta, ta kalta ropyenicha kutosisho mii yiyow atamii yiyow nyu, che le yiyowee posoiu kei nyo ropyeniku ato tai kachang'it kekoninyi, ropiyen soromu mwaka, takerel soromu mwaka keyit ropyeniku nyo yiyeewekwa. Ata kakiyityi yeee awekwa, kekeninyi, nyu inyownyi ropuyen, tokenyoruyi; ropuyen, isuwenyi lo yidonenyi nee, akuu kingiut nyopo kesup ropyen nyo yotnechoi, kinyiutyenyi nyino ny’orokinyi, supenyi ropyen ombowolo tomitenyi onyur, memokenyinye tesup ropyen. Memukenyi te to ror ropuyon lo rorchinenyi kai. Kanyini kisupoi, kei kwanza yotuno, alafu kesup repyenicho. kiyigo, kiyiyo kuchang'it totakochung’it pchagh nyu. Ata kakipchagh ombo soromo mwaka kichang’it ropyenichae, aaii mokochung’it nye nyo ropyen kepechagh nyu, apchaghach nyu mwaka acheny'a nyo ropyenichan. tota kiacheng‘an ropyenichan owan nyu otor kasinyan ayar nyu lo onowani tereman ayaran nyo kwanza makit wolo anyorchinan ko, wolo onyorchinan tuk, ee <hesitation> nafasi, poroin, ayara wolo nyorochinan poroin onyorwan nyu, owestan nyu makitis atepu nyu ke io ono woni owestan nyu makitis tonyorwan, onyorwan nyu otino kyowan otepei kei, anyorwan nyu porointunyan aai mokowanye nyo ropyondenyan nya kyosupon atanya. Awan nyu anyorwan ko, atepan makitit kwanza wolo latei nyo tukwon chino petei, ngo tukwun chino mukoi kwlolteisho ombo otini, ngo pichino mii otini nyo tukwón chino muko paa tya ombowolo mi tokwun cho momokenyinye tealta ombo omboo kor anga chomo petenye. Atepan nyo kwanza mpaka tonyorwan lo nenyini, mukol kupea otini onyorwan nyu lo hotel. Takonyorywan nyu to hotel, onyorwan to hotel nyini, mokan tu yulta ombo otini, akuwetoi omisho. Pkochini lo otini to yomoi atoran nyu ang'alatan ayu nyó pich chopo otini, ang’alulan nyo, tukuchowanin pichui chomwanin akeyorwanin koo. Otino kyonyorwan ko ayatan nyo ala karichan, alan tukuchan aai otoronyo kasinyan. Aa mokowanye asista nyo kipo tai, moko takanin nye pich, mokoshelchanye pich chai, aai mokoyegh nye pich aa ketakanin. Mokuturonye nyu lenyeni aa mendo nyu kyopustan yotunechai kikusupecha ropiyen ombowolo woloni wolo konu ropuyon aai mupustanye aletan pat aletan nyo yotunechae kemitecha pat kesupe lenyae baada ya tino kakuchaacha cha le yiowe aletunyu. Relecha pat atale soromo wiki, ketoto kigh wolaye petei kessopoi kei, ake toni, kigh wolaye, kusomoi pich walaka cho somoy, keposonchini piko walak kupeta walaka kwigho kasin, to reltoi arawa, keyoko lenyoni, soromu wiki, keyoku chino keposononyi, koposon cheptoanga, keyokwo lenyonii kupuson chito anya, kiyiyot, kumi kuyiyot aku chong’ito kulukwo ropyen chu onang, aai mokeny wonanyi nye yighaa kasing’u nyino keenyi aitoronyi kasi, kemi ketoni, wono, kemi kessupui ropyen. kemi kessupoi ropyenichat akemii keletoi, aleta nyu nyo kasinyan küpkaa nyuu pichai kupkonoi put nyu cho le kastumeni;. Kupkonoi chei le kustomeni lenyoni, aai, otoron nyu ku mning lenyoni; kunoghoi, pichae to wolae, ayian nyu misho nyo karam ata kyaan nyu misho nyo karam aa ng’olalan nyo pich nyo karam. Any’alalan nyu ngo pichai nyo karam mominye shala nyo yorai ñyo. ato wolu kyioi, biashara moyoronye shala aaa moyoronye chi nyoo wokai kei ngo chi amu yeronye chi nye rosai kei kong’ ngo pororyenyi. Yoroi pat kechomyo pichini mi pat otini. Kakupa makit keyar ropuyon, mendo kapa keyarata ng’al, awo chi woni yar ropuyon nyo pogho chi monechi aai. Kee, mokotoronye kasi pat nyo karam, otoron nyu ngo pichai tapkana pichai po woni chini le pororis kochan chini yioi chi kusing anya tukwol combo otini kusinyi anga sis nyopo tinga. sis nyopo tinga sis nyopo nee, keacha nyu kasinyo nyo karam. Keny’ololecha nyu, kemborocha nyo karam, aletanyuu ago kasinyan, aletan lenyoni, aai, konomin yee nyuu nyopo ondona, otini keng’alananyi, nyo pich. Kurotui pich wolo mitenyi, ayighchinyi, pich misho nyo karam, yigheh. <hesitation> yighchinyi, pich iny’olchini pich nyo karam, tomwounyi chi lo komokan lo yighchinyi chi, aa atomwounyi, chi lo mokoromchanin ye yii, meketishananyi, iwenyi, ires walai keanyi, ng’olyan nyo ghaa, mokeanyi, nye cho karamach, ichamanyi," yomo kechomu nyu biashara tomi kigh nyo keanyi, le makosa, ichomunenyi toki tomwounyi, customer customer lo komokaram nye atoni, kuomoi, mulenyi lot airosanyi nee nyini kaghan nyo mokarum nye, aai, ianyi, nyu kasingu nyo karam. Kungwu chi asiyech kulenginyi, komokaram nye mishonai keanyi, mokaram nye pandanai, kechulonyi, aai, asyech imolenyi, lot airosanyi lo ono woni, ko ko ko koghan makosa. Lenyoni nyo yienyi nyo biashara nyo karam, kipkonei pat customenichan kulenchinanin, karam yee yii, mokaram nye yee yii, kechulonyi. pan nyo karam, ando kotapo lenee, aotan mulo lot arekebishanan wolonu komeanye nyo karam. Aaa tepan achane tukwul lo, kemchekekwa keghnwon lenee. Kusuwoyi ochane lo kaghan nyo karam. omwochan pat nyu lo karam to kupetito akong’a. Karam nyo biashara topetutenenyi akonya nyo customenikwa to anyona le ten itakanyi nyo haram, aai ny’ololchinenyi pich nyeona karam aai. kunyoil pichue kemi keng’ololchinyi nyo karam mominye keshal aa mominye mwaanyi pich aai kelet. aletanyu nyo karam ombo hotel to nai. Alafu ye nyu mii. uzuri nyu ye hoteli reloi pat ryitonyi yee ropyenikwuaai icheny’anyi faideng’u. iletanyi chino alaka itosenyi stock kepetei polepole lenyoni. Kung’arakanin nyu hotel tonai nyoman. Kingarak katanyan ombowolo kipkonoi ropyenu aaghan kigh wote kau. pkonoi ropyenu kepetei keny’orshoi kupkonoi ropyeniu. kung’orokui ny’ale walaka wono le kau kung’oroku misho kyolo misho woni le kau. kung’oroku hotel monuny kifaide nyoni nyino kipo wole hotel kinyuitye nyoni nyino kiny’orokanin. kinyorokanin nyoman. mominye karrana wono kyocheng’unenan ropyon ku tukwul hotelonini nyino kiny’arakanin Ng’orok, ng’onokutyenyan nyoni, ombowolo kimoting'enye par nyo kyong’oran, kimotiny’enye wolo mong'an pat, liponypanin nyini, le rent, aku poanin, kuny’orakinin nyoman pichiy nyi le biashara yee nyoman, ng'orokoi, chi nyomon mominye kigh nyo lentei tuloi nyoni ambowolo kigh nyo koenyi, chik, wetenyi, pat yee asna kikaanyi, asiyech lenyoni. Kila asis yitenyi ropyon, kila asis iyitonyi ropoyon mominye to posteninyi aa mopushini nye kemei, bora mitenyi kasing’u chik, bora melukwunyi, soso bora miteny kasing'u, tora postenyi riri aipustenyi ny’al. Kuny’arakinyi nyi le kasing’u nyoman. Wolo nyu changamoto akong'a nyopo hotel. ato otinoo meterchinyi nye customenikwu ny'al. Kumowetonye kasi nyo karam. Kaikai oterichinokwa kei nyo karam, kotep customer lo komokan nyai iterehinyi. Mwaa customer lo komokan lo, iterchinyi. ombowolo nyinde nyino konu ropyeni, nyi tokwul itononyi nyinde misho, nyo yomoi, chomyekwa ombo atoni, le kwen king’örekutyenyan, king'orokutyo biashara nyoni nyopo hotel pirchiy nyoman. Ny’orokoi pich. alafu to tino kato <hesitation> kate ng’otu misho tewetenyi poone monekuu ombo wole kau mende yienyi gharama anga. Chilenenyi otioni aiwenyi. to menekwu. Pa monekuu kwaam, aaii, moki mainasunanyinye gharama orunoni, aai, karam nyoni, kuwonyu omisho kutem, tingetinyi, ropyen, tewetenyi, yole misherg’u anga. Koromun nyoni nyino kipo hoteli. Yitenyi pat repyeniku otini kerelenyi asna, tomita moketepenyinye nyo karam nyo kastomen tetiny’etinyi ropuyen, topkono pich. Mendo mi kastoma nyo pasteninyi to tino ny’oloneny, nyo karam nyo achane karum keng'ololoi, nyo pich nyo karam. Karam pat kemburoi nyo karam nyo pichino mitenyi, tukwol akegh omisho nyo akegh usati, ketopenyi nyo karam ngo pich. Wola yee nyuu mmh eee, changamoto yee nyu akong'a nyopo hotel to tino kumesorninye pich chanu lee, pikoku chu tepenenyi tukwul, mano nyorunenyi, yee changamoto mana koruu yee misho asete walaku, mapkanye kastomenu lasiny. Ke kupa pat ketoni kegh mukuloi tokwal, mendo yomoi chundo chi mukulow, ambo wolo lasma mi, kenyoru ropyen, aku mii saa ingine tomenyoronenyinye ropyen. Nyo omoi konguto chi totino mitenyi yighee biashara, kukony kupkochinyi, lo mi kenyoro. ami, ami kepusto, mominye kenyoro mendo lasma nyorunenyi chik ku lasma mi asis anga to pengine koropon tya mopka nye pich, pengine kii (hestation) fulei wakati kasin, mendo chong pich. Sasa lakini nyu torelto wakati nai mi pkonoi pich makit, inyoronyi ropuyen ombo ani yee ombo aswanino atino kalukwu asis po makit, aswanoni iruwenyi ngo ropryen, chuny ropyenu chopkonoi, ombowolo chang pich cho pkonoi makit, irakatanyi ropyen aswanoni, isuponyi, ropiyen cho chang, nyorunyi faida nyo bwow. aai aswanoni nyu ngutonyi lo to otino kikurelte kinyee saa saba lo tae le saanae po misho po lanchi toni tokirotu pich nyoman, atae le asis po makit, kenamunyi nyu ropiyen nyoman, inamanyi nyu ropyen kabisaa. Chang nyu repyenu toni le asis po makit, aai, to osiswechu alaka. mokeremosonyinye, romesonyi osiswech walak pat, mendo ghan tya mi pat pich toni, karam. Kwip nyu, ki puchiy kasinon, nyoman tini kyoghan, king'orokanin nyoman kyonyoruran ropiyen cho ki kipoi wola kimii yotno wolai kikisupo kei, ny’orokinyi, ng'orokan in ombo weekend, kikusutoy woloni, kepetei, ketoni woni cha kisony, che kisupoi aa tekeposon, temitenyi, lete ngo kasing'u onyunu, opon nyo kasi noni, takorelto poroin to kingwon korona, karanin nyo korona ombo atoni, kar korona kasinyan. Kar korona nyu kasi, mmh, mokomburonye nyu kau, mono nyu kasi nyo kito kegh, omburon nyu kau ombo korononai. Karachanyu kasin lenyoni, mokepet nye kasi, kemburocha nyuu lenyoni. Mburo nyu ato wonyi korona ang’etan napoo. olecha nyu yee mokikaracha nye kusi mbaka wolaye le kisupoto ropyen walae kikusopecha ombwolo tomo ono chi nyo tiny ropuyon kikusupo ono ropyen, mono kasi nyo kiyioi. Aoi maku <hesitation> makakumbracha nye kaw tokuwanyi, korona. Takiwonyi nyo korona ala nyo oanee anyi yee kewonyi. korana aa mominye kilukwu kemei pat koro aku ata misho ata nee ata wolo kitorokoi ata wolo kiwendeoi. Mlan nyenyu ng’at nyu owan makit. Omlan nyu makit awator biashara napoo, aa toron biasharenyan nyopo ongiyon. Tanya kiotoron biasharenyon nyopo ongiyon kiowan tope woni kimutiny’enye ropyen, wetan tepone makit nyo yotun okwen alotnoi ongiy omwochan lo nye altan to wonyi, akonekwa ropyenikwo awan nyo chi le faide. Aaai mokowanyee nyu. owan ngoo, owan pat siku mocha ang’etan tokwogho awechan kei alan ruyo ye monechan kemei, iyior nee. Owan makit arelon woni akwaghan nguyechan kwighanyi kipichtin kwoenyi kopichtin cho le karibu shirini iyaltenyi. Ikwangyi faideny'u nyopo parak, lyoky nyi chichai, kecheny’enyi akai ropyenichi. lwenyi nyo faideng’u chu po parak icheny’anyi, faideny'u chopo parak mokewenyi. nye yala misho ko moneko ailtutenyi lenyoni. Mokeror nye lenyae. Kesup ropyen nyo yorin. Ketorocha nyu lenyoni atoron nyu lenyoni, maishanoni, kungwon nyo karam kupichiyit ombowolo kakinyoru yee ropyen tu makit. Karomun yee nyu nyopo nyiyon nyino ny’orokinyi. cheny’nenyi otini ayuteenyi otini inyorunyi chino le faideku kupa chino lee, chino po chi. Wolo nyo mi changamato tukwol, totine meyaltenyi nye, kuruyot tukuchai, napoo, totu koruyo tukuchai. kiluku chungamoto ambo nyi aku mi ghokai pich yetei serikali. Yoroi serkali ropyenikwa ombo yetee nyo kusomecha serikali tukwol lo, rostone pat, koyomoi, serikali kurosta, korosoy tokwul lo mi kwolto pichete lenee tukukwaa. Ombowolo koltunecha tokwun merestoy nye achane to nenyini. Vomoi kuresta lo kayalta pichete tukuchete lenne konyoru ropyen nyundo monyero nye. Yamar pat keros tukwol, kerosei tukwul pikocho tukwol, mendo yomoi keporoi kei. to pur kei, mominye kyini kokunyoru ombowolo acha chino mito ketekei koree. Micha keteke koree ombo ropyenichete mitekwa kwoghee le ushuru yomoi pat serikali kuros yotnechete tukwol le, mama mboga, lasma pat kepkonoi, kesupportnoi. ngo tukutee, keto biasharengwa ake topiniku kidogo. ombowolo, mominye kigh nyo tingeticha, lasma pat kenonu. Kekonecha kigh kitee. Ombowolo petecha put tokepaa kwulee, ombo wolo lasma biashara komitoni ciko, aku potyo ropyenu, lasma pkooii akupetei, aletanyu nyo karam nyo kopichtonyon, akwoghan lenyoni ake totoi chu po chi, aghaan biasharenyan nyo karam, ny’ololenyi pat ngo kostomeniwo nyo karam, uzuri nyoni tukwul to topenyi nyo pich nyo karam ombo wolo makir, kuny'orokinyi, ato wenyi, brashara, mechopenyi," nye ropuyon amechopenyi nye nyu le siling, nyoronenyi cho nu ny'orokonenyi, moneku, nyorunenyi cho ng’orokonenyi wole chamen. nyorunenmyi cho westeeneny ngo king’ot ngo chu tekenenyi katanga. Ny’orokinyi mendo le atino tepenenyi kuu kwolee momente kasi nyo miteny, yighee, ngorokoi pich nyoman, ata tokasa mondang’u itiny’etinyi ropuyon mendo someny, chi ny’orokinyi, biashara nyoma, kung’arakecha nyu kung’arakanin nyoma, altenan, asna arotwan kuny’arakiinin nyoman. Alafu oponinyu kopich to noni, altan altan pat, torel. poroin, kisusanin nafasi, kemoyo nafasi ombo makit. Kemoyo nafasi tokepurkei. Ata nyo wolo kiyoltoenan otino kimonyorwanye nafusi nyo kiyoltoenan no ayara nyuu alan lukwuu na nee osutuwan awetan molchini puchini, amulenan, asutan awetan mulchiniy amlenan, kurelto nyu poroin to kyasowan lo. Eeoh. totono ye kikepur kei her ombo woni. mominge wolo elteoi chi kigh onga nyoni, tukwul nyo kamekecha kosomecha pat lo kayomoi pororiot nyu le makit. Lazima pororiot nyu le makit to yam pich lokor. Ombowolo mi chi yorchini monechi chi tukwul. Lazima kayar poroin pat kuwetu. aku changumoten choni chopo biashara pat wolo mendo yoghoi chi kupusto chi biashara. Changamoto choni cho lasma kewer. ombowolo le otino nyoru faida ku lasma tukwol kesuwa le nee nyale waloka cho susoi pich ombo otini wolo kigh nyoni pat nye chomyogh pich ako let pich nyo karam. nyil atona kengwyn customer akuu mi chopo biashara tukwol atona kengwun customer ku. mi anya nyo ngwunei kumwoghinyi kwulee. mi anya nyo mywonyi kuletenee mi anya nyo ngwono mwoghoi lo mopetenye tukukuu amo pa nyee mendo soromuu biashara nyoni ng’eteni pat ato kenwaghinyi amu mwounyi lo moреtenуе tukukuu isisyinyi kei mi nee ami tororot nyino kinonoi nya. mi tororot nyo mi yum. kihonoi tororot nyoman aku ripoi pich tororot. Mowetenye chi woni aimutamutenyi ny’al ando ipistuntenyii. ipustopustenyi kei ainy’urny’uronony monyurny’urononye chi. kiton tororot tai. akung’arak pich tororot otini keng’arak pich tororot. otini keng’arak pich tororot nyu oo mii tororot ngo pich mendo pusto pich kemicha keletoi lenyoni, kemicha kelete lenyoni mominye kigh nyo yodoo pich lo boru kechomyo. Ata komwaa chi chechi mitenyi, letoi nyo biashareng'u miteny oltenei asiyech ombowolo kopetei, keyoroi ropyen mendo mi riti cho ko yoroi. Aaai kelet <hesitation> keletuchu, aletan nyo kopich tonyan lenyoni totai kyasuwan nyu lo, kimonyorwanye poroin, kimunungit wole makit, ala wayo pat ng’ora pureny’u kidogo yara. Ng’ora cheku ngiyee kidogo tesutyinei pichete, ingwunoi yoltelchini, iwetoi kao toru chino le cheku tulukwu tanywon faida nyo nywangwane kidogo ataye nyu kyuyaran ropyenichan cho kowetun toro aai mokamolanye nyo kau awa tor awan tor ny’orsho, apustan wole makit. Kimonyorwanye poroin nyo alteenan kipur kei okeyonanin ombo otin, ombo porointo nino kyomitan. Monyorwanye wolo etonan ngiyon. Kulukwu nyu nyino komwaghan lo nya awan yopishe kitee. Takyomian nyu yopisho nywonan yap turuchan. Laumuna nyu wole kau, wole risap, ngwona yap nyo, wolo pare mende nyinyan, kyusomon, kekonanin ombo kau po kau pare, po katancha, asomo nyu par, kekonunin par ayop, atoron nyo aki matiny’enye capital changamoto akony'a. ato otino motiny nye chi capital ngorsho, kuanger, anyer nyu le ng’orsho tomominye capital nyoman. Yoroi nyole ng’orshe yee nyu capital, yoroi ropyen chini kitoroi. Yoroi, ropyen cho elenenyi pat kosuwee yoroi ropyen cho elenenyi, mbolea, yoroi, ropyen chinii yolenenyi. Sakityan wolo kigh anga tukwol tangwon nyo karam lasma keichu nyo karam, lasma kesung'a pat, kusung'oo takungwun kigh nyo karam. Aai angwunan nyu, kimoting’enye kigh nyo sung’oo kyotoron pat kumonung, atoron ny’or kumnung pat take takung’arakanin tukwul, tomotopanye kuw kwulee, aaii atoron pat komnuny lenyoni, angwana ny’or par nyo le kitee atoran ngiyon nyole kepich, ola nyoni, nyo mukan alan kusughee, alan kusughon nyopo twenty five grams atoron yapaa, ayapan morenyan, mayopkanin nye tarakta ando mayapkanini nye chi, ombowolo kimotingenye ropyen cho kuyopo, alan an nyino, oporyeenan nyini le mornenyan, to ten kotokwu, anaman nyu chembo ang’oran paranai, atonon, atutunan kwanza, atonon tutee. atayarishunan tutee kwanza, anyoran tutee alan lo chun, aa yian losiny nyini le poroyee nyino po tutaa aghan losiny, kung’oroi mbaka ngwinyi nyini le poroyoe to tutaa nyino tereto tutaa, kung’oroi mbaka ngwiny kurelu, kewosu nyungwi chu po nywing ombo wolo choni. Che totiny rotuba kidlogo lo, kewosoi chu ngwiny. Aketundasan. akelalach, kelalach, ilalachany, pa sumyon, ketoan chu le sumyon lokur. Nywusenyi chu le sumyon lodoo, suswon ando chona lee sitakin ngo nee tukwon chona chona, kelalach aketoan, aketoo kamas, aienyi kuloku chu le nyungwi, kupichiyochitu ny’ungwi nyoman, ianyi, latachunyi, nyungwi pichiyochitu kapsaa, kuskusit, mochomonye nyu kosoughechona po kopich lo kigh nyo any’er wolo ng’er. Yomoi kelalach kapisaa takupichiyit, kelalach nyu to pichiyit. Kuluwu soft, aai kechoran nyu pat laintin cho mungech aai ik <hesitation> katkatenyi mboleya tukwotee tolowo. Tutandenyi nyu mbolea aikartenyi, aitupanyi nyo nyongwiny tukwutee, tuxwutee, tukwutee. Kitoni nyu tutanu kupus, kunywu yum lo, le poroy kitoni kutopo le poroi aaaii ombowolo mochomonye woloi, temewer pogh ando temewer kigh, kegh kupusu yotoo, akegh losiny, akewa, ailalachanyi, aitutananyi aikarenyi, ny’u iyenteeny nyungwiny tukwete, takeyenteenyi, nyunywiny tukwutee moketerenyinye suswon. itoronyi suswon aikerteenyi, parak, tomolut pogh direct atino roponoi, tomolut pogh kukarera kereran wolo ori akuwosu chu le kesughee. Ikantenyi nyu. iyenteenyi suswon aaiyenteenyi, suswon pat nyo sarsar lo mendo kituny'oi, tya, takeyenteenyi suswon kuwenyii noo ikaranyi nyu. iwakanyi tutengu. Iwakany, yee tute tomewer kigh nyola tany ando aran ando kecha ando kigh anya. Iwakanyi, nyu. Nyae kewakanyi, lokur lo, iwakanyi nyo karam tuteny’u, wakunyi, nyini, pichiy tometul kigh amewer kigh ombowolo mochomenye kyona keswony swong’oi or iwakany, nyu losiny aipustenyi. Torelto wiki ingwonany kerel wiki nywonanyi, cheng suswondondi, ing'any’anyi, omowolo, kimi pitu chino le kesuwee, ing’any’anyi nyu, ing’any’onyi kupuch suswecha mi parak aitoananyi aiwirtenyi, pusteny. nyu. ake pusyini, pogh panae ko, lasma mi roponoi wakati, nae po rop. Tomominye rop, kemi. ipusyinyi pogh imulchinenyi pogh tutanae tae ke katkatanyi, imulchinenyi pogh. imulchinyi nyu pogh, aai tokuyaa. Mulchinyi pogh siku tatu, nyopo anywan, kepustenyi, ipustenyi kulochi, kitee osis odeny, somok nyopu angwan lenyoni. ketoni pogh tukwutee lenyoni. Kepushini lenyoni aaai takoghyaa nye wiki nye kakitoan suswon, akepusto nyu kughyaa lenyoni, tomi, rop, atakumi nye mominye shida lakini, ato atino mominye rop. Tepuseneny, pogh, kipuso pogh lenyoni, tomo, tomoyomo. Kepushi atoni wikin cho lee somok atorel wikino cholee somok, nyopo angu, nyopo somok, ing’oranyi pareng'u. Yoro paree, aprepeanan nyo paranai, keny’or paranai, aaa toking'osan, kengass ake torotor, toki par kwulee pat kepar keigh <hesitation> keghoi par nyo karam, keny’or paranai, to nguyon nyu ng’orenyi nguyon mara tatu. alai takeng'oranyi nyo, nyo, cholee kinyil cholee somok. Nyopo tai, ng’orenyi, tokengoranyi ye le january tae le arawanae po tai nyae po müü. Atae keny’oronyi arawanae po muu, mokee, mi asis atade, kyotoron nyu lenyoni ang'oran arawanae po muu, kyatutanan tutunai disemba tae le sukukuu tae le kwoghee. Atutanan tate to le kwoghee arawanoni lo mus, to tai kewonyi arawa, aai, arawanae po muu, makakung’or nye paree ang’oronyee, ang’oran paree, aghan nyo karam paranai, ng’ora yeu pat nyo karam, awayokan nyiini karam kutaplilit. Otini kataplilit paranai mokoo, mokotononyeo, anywuna yap laintin. Kikurel nyu le tute anawa kigham keto ke <hesitation> kecheny’uno tuta kupaa kutony par. Any'oran paree nyini karam, mut, nyini, ny'oran pat kwanza aketorotor ato lapai nyo anywunun yu nyu baintini nyu kayapan nyu laintin kuwonyu, ombowolo, po. Mi asis, ochengwan, ochengwan pogh, aketo kila kupon, kila kopon, kila kopon, kila kopon, kila kopon aa towonyi keto mboleya, cita kutonon mbolea kumucho. Keyono nyungwiny tukwutee ombo wolo tate wakati kilasi nyete ato lapai nyu kechengwu kepaa keny’ou tutanui aketoo kila kopon, aketup, aketoo orii nyu ketoo nyu kepuso pogh, kepus nyu pogh ikatkatanyi, parunai, kumucho, kemburonyinyu, ke, kembur onginechai wiki, kepka kewon. Ta kewonyi wiki baada ya he katkat kepka kewon wiki, ongiyontonai. Krewuno dodun nyo chopo barafu, ngo folia chapo lee. <hesitation> chopo chapochai takopitu, tokutoo roots kupaa ngwiny ketoro atoni, iwonunyi ombo wiki, takewonyo wiki topenyi ny’ur, takewonyo wiki wiki nyopo odeny, ingwunanyi rotokwo onyiyondonai nyue koput rotokwo wonyi kewon rapoo. Kewono sakityanda duduyon, akewoneea <hesitation> parato akelo folia napoo aaii nyu kemuchotp nyu kemuchoto no kembur any’at wiki nyopo. <hesitation> tokerel arakwa tokerel nyiyondo arawa kesemborchi, kesemborchi aah ketonyuu ketoketopdressin itenenyi akerusoi, nyiyon tomii, nyiyondo nyono mokay yomoy ingiteny, lo duduyon nyon, mokai kwomay, totakopunishopunisho wole sekee totakoponsho punisho wole sekee iny’otanyi, lo duduyon nyoni mokui kwomay aa mokewonenyi, sakitya dudon. Tonam kigh nyo rel lo nyitonyi lo dudon choni kemokai kewuneo sakitya dudon. Totakepel kigh la takapel kigh sekee lo, ku barafu nyoni. Kewuno sakitya barafu. Barafu nyo, pele kigh sekee lee tokapel kigh le tokapel maa, barafu nyoni. Mochemenye nyiyondo barafu yoroi, keripoi, barafu akerip duduyon ombowolo atonam duduyondo ungiyon. tonam yii lee kwen le mukulou krelit, mokuryononye ngiyondonoi;. Kenyar kunam napo barafu to pelpel burafu lo kunyura ngiyondononi, kupela mokrotonye mokroyonye lukwu kopich. Nyoo yomoi kerip duduyon akerip barafu akeros nyini lee mboleya tukwul yoroi mboka chopo kutosha mende yomoi lo kolotei kwulee kembur nyoo totakembur arawa ngo ngoo ngoo ngoo ngoo kwen. Keto nyu can atu lapai kesembarchi nyopo surum kesemborchi nyopo surum, akepusto, kupusto nyu kerosa chu le sakit kewuno nyu sakit nyo, kuwun nyu kewono dudoyon, kewuno barafu aai kemburnyu lenyoi to atae kerel aroo surum somon kurirr onyiyondonai, embowolo mitenyi ripene atae sakit, keriponyi, nyo karam mendo nokenyi ripenyi nyiyondeng'u maam dudoyondo amo aam barafu, akerip tukwn walaka nyo tany, nee kurunyi, parency'u tomo lut tich amolot ng’oror, amelut nee kembur nyu aroo sormo tini ke mboronyi aroo somok kikenyoru kirir nyiyondengu atae, iyaranyi nyu makit. iyuaranyi nyo makit, ta keyaranyi, makit mokenyerunye makaltenyinye ny’uyondeng’u nyorunyi ropyen to ngiyondonu nyeroi wakutini po asis chany ropyenichoni nyoman ombowolo mominye ngiy cho chang ny’oru pich cho ny’orshiyi atoni, nyoru pich cho ny’orishiyi ati, leo ati lee asis, mendo chang pich cho petei kuchenyei koro pogh lalwa. Mokecheny’anyinye nyu nyoronyi, ropyeniku. Kung’arakinyi ropyenichai po ata le asis, nyoronenyi, nyo ropyen nyoman ato taiminchinyi ngiyon tu ata le asis, chang sunyutko chini, kusung chini woloo, wolo chany ropyeno tukwol cho nyorunenyi. ombowolo kisungchinyi, suny’enenyi tini kwimon menokenyinye wolo chang nyu ropyenu cho nyorunenyi ombowolo. Ng’oru pich chino tiny onguyonde. wowiyu nyu le makit nyopo onyuyon. aku mi skultino atoni cho yoroi onguyon tae le arawanue po muu turtur pokokwo. mitoni skultino yoroi onguyon. ketetenyi nyoyongdeng’u. tetenyi skul ando kepenyi makit nyorunyi nyu bei nyo karam. mokenye nye ropyeniku kung’arakiny. ropyenichai kupka ropyenichai po arawanai po somok aa koninyi ropyen cho karamach. itoronyi. atoron napoo ku <hesitation> ayalan kosuw cho poo pagh chopo pagh nyo mbuleye ombowolo mi kurele wakatinae po pagh. Mokokatkanyo. moketenenyi nye pagh karuran itenenyi viasin. ing’oranyi lenye viasian. Takeng’arakinyi lenyoni. paranoi komi nyayondo. mukenyi pushino paranai komi nyoyondo kumbar wiki mbili ando ko arawa. arawe nyo naa ketoronyi ng’orai. mendo tonenyi kupich napoo. Melimonyee chi ombowolo tokilim menywunonye. tomi someut ko chai po kopich atini. kikwam kopich rotuba enyi ombo otini. mengwonoinye napo. moyomonye kunoito otini. iny’oranyi kito anya nyo sis. Takeng’oranyi yee kigh nyo sis. mekony’oranyi nye kigh nyo lata pagh ando keny’otanyi viasian. aai. ato tononyi yee lenye viasian. tononyi viasian ngwony arawanane angwan. Ing’oranyi paranal aitononi nyo karam aiyalanyi nyu kosowee. aiyalanyi. nyu mbolee. Mokekatkutenye nyo mbolea wolo, mi pogh nyu, uzuri, nyino mi pogh atoni kiropon katkutenyi, akong'a nyu aituponyi, aai kembur nyu kekang, kuwonyi, arowa akony, kesemberchi, akewuno nyu, sakit, kewuno sakityunda chae po barafu nyo dudoyoni kewuno sakityanda duduyon, aai, keny'arakinyi; ropyenichoni lenyoni, ng'oroku tukuchi po oroo somok somok. ambowolo nyorakinyi lo weiweri, kony ropyen tukucho po oroo somok, ng’orokinyi; to welwel aomenyi ropyen cho chang ombo mwaka. Aai moketononyi nye viasian araaku akong’a ku temitenenyi monitone ripenyi chu le samit, mokosemberchi nye, arawe nyopo odeny ilimanyi sembara nyo sakityu barafu ngo dudoyon, aketo telionae napoo takutoo nguvu wole ghitwoyi, aya angwonanyi top dressin itononyi can top dressnonyi, topenyi, oroo, arawa nae po nane mokee, kirir, iwasanyi, piasiin aaltenyi, nyoronyi napoo ropoyen, ta nyorwan nyo ropyen napoo suwinenyi, lo kyaaman ropyen mara mbili, nyoroni ropyen, altenyi inyoronyi, ropyen lenyini. nyae kenyorunyi, ropyenichae koromin nyoni nyopo ng’orsho, ng'orokoi pich nyoman, tukwun chopo oroo somok somok, koromunto nyoni nyino ny'orokoi pich ropyenichu po lowellowel, ata kaltenyi ye viasian aranawanae po nane, arawa nae po mut ngo somok. Moneyokuny, ng’oranyi, paranoi napoo, mendo telimachinenyi piasian napoo ombowolo mchomnye, imung’onyi arawanue po nane, nyopo, arawanae po omut koo anywan, ikchinyi orii iny’oranyi par ainy’oranyi kuptaplitit paranai itononyi marakwian ompowolo tukuu aro somok arawanae po omur nko anywan tonnyi marakwen ompowolo tukuu aroo somok, ara wanae po mut cho ongwan iwenyi ito marakwen orii, ikutkatanyi, marakwen nkoo mbolea kukumotinanye kaas nyoo bwow ketononyi orii, kekang’anyi, atoreltoi arawa kekanyanyi, ato relto wikii kushako kuukwa sany, kighaa lokur bora king’oranyi pare nyoo karam, kiny'oranyi paree ktaplilit kapsa, moyerenye sumyon moyerenye parr sosonot amoyerenye purr kugh nyoo kipishini, iny’oranyi, kutaplilit. Atotai kerelto wiki, akong’a koshokwo sany kghaa lokur, aai mokembunyee wiki nyopo odeny nyopo odeny iwunenyi, sakitiechai po barufu. akewon nyo dudoyon, aitenenyi folia, aai imburonyi, lenyoni, atoreltoi kween napoo kewoon aketo sakit akesombar keputyo nyu rotokwo mochemaye nyo somyoon, mochemnye nyu somyoon nyooman marakwan aai moke mkembrony nyengo atotae kikutowan tapuk iwunonyi nkoo bakitrechae po tapuk miii sakit cho ng'orokoi, mii sakit cho kiuno cho ny’rokoi, tapuk tapuknini lasiny akuyuu. Kuyii paghee cho chang, aui mokewunonyi nye nyu, apishinyi, nyu kurir nyu. Atae le nyu kewonyi aroo somok napoo. Kurir marakweniku, mokeelenyi. nye atae keilonyi morakwen, mokelowonyi, aaltenyi sasa yenyu lo suwinenyi, lo kikung’arakanin atoniyee wole ukulima, kengarakanin nyoman ny’orsho, ombowolo anyorunan ropyen kunyil somok ombo mwaka. Ako ropyenichoni ny’otokanin, aku ng’at mi omisho katanyan, ma allenye tukuchoni mitan ny’orei aeltenan, nyoronan ropiyen aku nyoro monong'u wole kau tukwan cho oomoy. Toki school fees chopo skul, kilipono anyat tukuchetee. Liponoi ngiyechetechi sutenyi, skul, marakwen kulipanunyi fees, isutonyi tutwul skul engiyon, kulipanunyi fees, kung’atak nyoman. Kingarakanin nyu nyoman nuo le ng’orsho. Ng'araka generation of income, ny’orokoi kulutu ropyen, akung’arak kyomisho ombo kau. Sasa kimominye, alafu yoroi ng’orsho ato tino chomyonekwa ombo kau kodeny. mendo yoroi, shala. Yoroi pich cho chomyo tokwigha kasu tokumwaa le kepe par asete, apekwa parengwo ang’or, kegha kiyu asete, kegh lenyoni. Yoroi ukulima tukwul ee. pich chono chomyo nyo tokumwaa asete la petechaa, yomoi, kecheny ropyenichai ko kyaltegha marakwen ando kaltea viasin ando ko kyalta ongiyon, keena maendeleo nyo nyai ando keghena kiyai. Ku pich cho chomyote. cho yomoi kuchomyo aku pa kwigha kitongwa pa kwala tetangwa. Kwal tany, ng'orokoi yee pich tukwu choni, kikung'arakanin yee nyi le nyuyon. ombo ukulima nguyon kikung’arakanın. Kyaltan nguyon aku ng’arakanin monungo skul, alteny. nyuyon ny’orokinyi iyalenyi kito anga. alenyi tuny, altenyi ando kesutony. nyiyonde. awenyi yalta. awenyi to skul kuwoch monung, ato lapai keyito repyeniku chu pa menuny kedung’o skul fees atoni. Sasa king’arukanin nyu nyoman king'arakanin nyoman. King'arakanin nyu le ukulima. Omisieny kuw aa mi kwomisiyi woleeo skul monuny. aku petei monuny'o skul aa mitenyi elenei tukukuu kaa mororchininyi nye kigh. Monominye nye rop. tokutep. tokasa chi kutetiny’etinyi ropyeniku lwenyi yalta chu le murakweniku aiweny, surura chi tilyeng'u. teting'etinyi, ropyen. Tokomii katangwaa mekeny ng’oke katangwa te tununy’onyi tukuu. wetenyi altonei, ngoyondeng’u ando kalteny. viasori ando kaltenyi marakwenichi. Kung’arukinyi iiwenyi ng’araka pikokwaa. Nyo ye ngorokoi pich nyu le ukulima nyoman. Ny’orokoi nyoman liponunyi monuny, ng'orokinyi omiisyenenyi nyoman ombo kau. wolo moyoronye nyu sosonot nyo pushinenyi tukukuu ake yoroi kerosoi wakati tukwul. yoroi keporyeoi nyoman lo wakatinaoi yoroi kengor wakatinai yeroi kegh lo, yoroi ato tinaananyi kiyini nyu ambo par imiteny ng'ore anya. To taani nyi imetenyi nyor tenai anga. mendo yomoi kepusto kwulee ombowolo tokimbur kwulee kumo ombowolo maishenyo nyu po sahi makuyoronyee. makuyoronyee lo kimburoi kwulee. yoroi lo tomo ko kiacha kasin. yomoi lo tomo ko kiny’orokecha kei mburonyi kwulee takuokinyi wokoy pich nyu le asis. Nyo. komokoi pat lo. Kakuporyo lenyoni nyo kinharakanin ny’ala par nyoman. Wole ye changamoto nyo mi par aku somecha pat serikali kureyteu chu lo mbolea kabisaa. ombowolo choni cha kipur pich. pur pich nyomon mi chi nyo tuny’ogh yewu memukonye takunyoru mboleaka chini. Tiny. eti pore. wolo metinyinye ropyen cho lo tuku capital. Capital nyopo maana ye ombo miasha nyopu sah. ombo mony’onu po ye yee. capital nyo yoroi kutiny chi ombowolo ora te toronyi biashara tukuyoroi capital ombowolo ate teny’oranyi paranoni takuyoroi ropyen chjo yolonenyi kla. tuku choni lokor. Nyo kosomecha par lo yomoi kuny’arak pich serikali tukwul meyomonye kupur pich. le otino komi tokwon chona kukonu cho kuropo le mbolea wolo peter chane kuhopoi pa kariran akulut koreran nyino koto kutani pichino mi ny’orsiyi kung’araka kei taku tokwu ombo otini kuhup napoo. kuhup mbolea ku choi ketoketoni pich kupo kuwiung aku lukwo chikwaa aa kigh nyoni nyo mendo karam yee lenye taka kutuw pichino mi ny’orshiyi napoo le tokakutuw pichoni angwanyi memukto nye kei. keyomoi. kung’arak ata kikeng’arak. Kekonu tukuchoni akorel wono mi chichono ny’onshiyi, antorel nyu woni kungarak chichoni aku pichoni tukwul chino mi tekei kor, ombowolo ropyenikwa chini chino petei kemutoi woni, apka kutech kei. Nyo ato pichin, chini yomoi pat ketokogh kei, omoi keny’arak kei nyo koomoi pat kuny’orokoi tukwul pichin. po woni le serikal. Kunam yeu pichete mi nywiny, ombowolo mi poryo nyo skultin, mi poryo ny’o maishenikwa wolo yomoi nyu kong’orokur otona kakung’oroku kuny’roko pichete losiny akungarak pich losiny nyo yee, kikunyarakanin nyoman nyo le ukulima ny’arakanin nyoman, nyarukanin nyoman, kono ropiyen otini keny’oranyi mara tatu mucho nye kinyil nyini, le somok, ny’orenyi kinyil somok ombo mwaka. tukucho po oroo somok somok tukuchoni le ngiyon ngo piasin nyo marakwen, nyo nyanyen, ng'orokoi pich tokuchoni, ny’orenyi kinyil somok, ny’rokinnyi, ng'orokoi chi nyoman. Koninyi koninyi ee sukonyi nyini le nguvu nyini yienyi kosing’u ombowolo, suwinenyi put nyo tanyogh kikuny’rakinyi, nyo tangogh kikungara kinyi nyo tangogh kikung’arakinyi, nyo amoi nyoman kung’arakecha pichu le serikali, tokeletocha nyo karam kigh anga tukwu. kigh anga nyo tosyinan ku nyile kanisa, omoi pat keacha kasinecha nyo karam.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 Nyo kyomburon nyo pororis nyo karam, omburon nyu ngo pororiskochan nyo karam, ny’urakunin atu ng’rushenyan atona ny’orshiyan, ny’orokanin pororis akuran achane pka ny’orwanin kuny’arukani. Fo otino kererchanin sakit asomon poror. Kukonu nyo kimburoi nyo karam nyo pororis atu chini le po pich chini mitenyi monye tukwol ombo kutany’u, mouronyi ngo achane nyo karam, mburokwa nyo karam ake ng’ololoi nya karam, ombowolo nyoni ny’orokinyi, to atona koto pirinyi, kasi, ku pichoni chino petei kuny’okinyii, pichi, mitenyii tukwul otini mony’enyi tukwul otinin. Nyo yee karam pat kemboroi nyo pich nyo karam, pichini mony’enyi. tukwul, nyo pipo kanisa. lasima nyo suwenyi lo pere, kanisa saa nono, kemi kau, ku lasma keng’etyo tokwogho ku atona petei kesugh tororot kwanza akepaa ketany kasi aku asna uteurotunyi ingwunanyi, mbur ngo pikoko, mendo yomoi lo rutunenyi mbor nyo pikoku mendo yomoi lo rutunenyi a mitenyi westone ang’ut. Keroto akember nyo monuny’o nyino le asna tukulumtu monuny’o tukwol lo mi kemboroi nyo achone nyo kigh nyoni nyo karam nyoman, oyo yomoi, kemburo, ngo pich lokur. Yomoi pay kemburoi, nyo pororis nyo karam, imburonyi, nyo pipo kanisa nyo karam, imburonyi, nyo katung’u nyo karam torol asisto nai petei kanisa kepa kerung kanisa, to rel asistanino kopetei par kepu ketang par. lenyoni kembur nyo karam nyu nyo pich. Teremburokwa nyo karam nyo pich kupichiyit. kwigha kasing’u karam akulet nyo yee, kiny’arakunin ny’orshe nyoman ng'arukanin ng'orsho mbaka atoni yee king’oraknin any’oran tukwon kinyil sompk atu sai mitan letee nyo karam.